<hesitation> yake jo i anu jo <hesitation> darat yake hewan madomi biasa to biasa nyarang <hesitation> bai, <hesitation> asu, <hesitation> biasa bisa duka biawak saba ke biawak bisa duka jong wai jo darat ke ke <hesitation> hewan tahena madomi biasa deng cicca <hesitation> kura-kura saba yake madomi i kan ke nyarang kalando lettena mane ke bayi biasa kan biasa menduka na anu to diula saba yamto na madomi ke bai ke asu biasa di pake mangula bai yamito na madomi <hesitation> saba yake kalena maringan duka biasa yake biawak biasa naula tau duka yamito na madomi lari na ende duka lettena madomi duka Ke <hesitation> ke ani kura-kura kan di kita bawammo si anu batenggeng batenggeng anunna banuanna na mabanda na bawa yamito na <hesitation> tae na belai <hesitation> lari yake <hesitation> <noise> awelangi kan den to burung-burung isinna kalanpini <hesitation> langkan raka saba biasa na pake na pake jaka kande saba yake lambat-lambat i tae kande narupang susinna yake <hesitation> lambat na biasa dassi saba yato’o kan kande kande anu ri na kande sia ulli kan buda jo anu to to jambu biasa ya ke jong wai biasa duka biawak saba jo wai <hesitation> kande bete na <hesitation> bete duka biasa na <hesitation> anu to madomi deng duka bete madomi yake <hesitation> ke anui. Ke lambat-lambat na biasa bete sab ana anu to naula biawak biasa duka biasa duka anu <hesitation> siput-siput lambat